Soch ranglari insonning genetik xususiyatlariga bog‘liq bo‘lib, ularning xilma-xilligi insoniyat madaniyati va go‘zallik tushunchalariga ta'sir qiladi. Asosan besh asosiy soch rangi mavjud: qora, jigar rang, sariq, kulrang va qizil. Bu ranglar turli xil tuslarda namoyon bo‘lishi mumkin.